E leydi Germany be ñyama ko wiyeete Pizza ko shawarma ko un defirta e chondi fulaawa ko alkamaari, sey albasare, e tumatur, e salak, e nebban un moyta sey un defa e oven to ɓendi, sey un fuɗɗa soruki ko ñyamki.